ගෞරවය කියන වචනය ගැන හිතන කොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> මනුෂ්‍යයෙක් වශයෙන් <hesitation> තවත් <hesitation> මනුෂ්‍යයෙකුට <hesitation> මේ ලෝකේ <hesitation> දක්වන්න පුළුවන් <hesitation> යහපත් සිතුවිල්ල <hesitation> ගෞරවය විදියට මම දකිනවා. ඒක තව දුරටත් <hesitation> විස්තර කරනවා නම් <hesitation> අපි මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබා ගන්න <hesitation> බොහොම <hesitation> උත්සහවන්ත විය යුතුයි. <hesitation> මොකද <hesitation> එහෙම ලේසියකට <hesitation> මනුෂ්‍ය ආත්මයක <hesitation> උත්පත්තිය ලබන්න <hesitation> කෙනෙකුට <hesitation> අවස්තාව ලැබෙන්නේ නෑ. මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබන එක <hesitation> කණ කැස්බෑවෙක් <hesitation> විය සිදුරකින් <hesitation> අහස දිහා බලනව වගේ <hesitation> කියල තමයි <hesitation> බෞද්ධ දර්ශනයේ <hesitation> උගන්වන්නේ. ඉතින් <hesitation> ඒ <hesitation> එහෙම <hesitation> අමාරුවෙන් ලබා ගත්ත <hesitation> මනුෂ්‍ය ආත්මය <hesitation> වෙනුවෙන් <hesitation> අපි හිතේ ඇති කරගන්න ඕනේ <hesitation> සුපහන් සිතුවිල්ල <hesitation> ගෞරවය විදිහටත් <hesitation> මම දකිනවා. ඒත් එක්කම අපි <hesitation> මනුෂ්‍යයෝ විදියට තවත් <hesitation> මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි <hesitation> දක්වන <hesitation> ඒ සුපහන් සිතුවිල්ලත් <hesitation> ගෞරවය විදිහට දකින්න කැමතියි.